أفضل علاج أي مرض، لأن هذا يساعد الناس ويعطيهم حياة أفضل، أم التحكم في عقول الآخرين ممكن يكون خطير، ويؤثر على حرية الإرادة، الصحة أهم شيء، أهم من كل هذه الأشياء ، علاج <hesitation> أي مرض نكون بصحة أفضل ده أهم شيء في الحياة.